زه په عادي شپه کي اوو ساعته خوب کوم او ځيني وخت هم اوو نیم ساعت خوب کوم نو معمولا یو انسان ضرورت لري چي په څلورویشت ساعته کي اوو نیم ساعته یاهم اته ساعته خوب وکړي ترڅو خپل ژوند نورمال مخته یوسي .او صحتمند اوسی نو په څلیرویشت ساعتونو کي اوو ساعته یااوونیم ساعته خوب دیوانسان لپاره ضروری دی